Jana tikua na ke nche je ku ja na chunda kunia na ko chunda k <hesitation> ixin na ko chunda kixijno na geni tsjagueni na jebana nche ba xi bana juncheba ke thi thi xeruni o ke thi tsjetuani na kunia theba thi thejuxine ni na ko ncha na na tsjagueniba na na ko nchja na xincheba rua ko nche ba thi xeruni kunia na ncha the jane na nekuya nda unueba ntha tsjine kuya nchea ba ku ncha na rueba ko tsje neba thi kuxinu na nchana na chunda kuxinu nuna kuxinu u theba ja'a na nchaguana ncha na chunda kuxinuna nuna thinoo theba a thajiagua na uyaa ntha thje ba nixinxi k <hesitation> ixin na ko ncha na tsji theyaau ba the tegua thejuba taxinga mee ba tuna tatasao ru ntha siji thi the na thji thje nchia na ta the dichueba negua tathikua na jiku chunda nethja rueni ba kuyaa na thi thja ba ke xincheba jee ni xechuani ncha nchi xinche'e ke junda jeni tsjagueni ba nixin jena xi jeba thjagua nane ixin guane xina na thi thjaba nane xi xi dithja u'tjsi xi ba yoo ni'i u ke tsje chuani guruna jeni rugunda xi chunda ni juaxraxun jeni na ko ncha nane ixin tegua na nii thja ba ke'e xra nchi tsjagueni ba.